Kan ae dil baad de tisaa zuu ing tinge kan hundoon. Kan tsuung kwaa tinaan hei nuamdeveni tsuu te ei te hei. Zuu te tsuu ni lauwin maase kan tsuyang tabulaa hei zuu te innin. Nuamdeveni kan lea, kan omaa, kan duduin kan tiaa, kan tsuaa kaa, tsaangin kan puaa yaa. Haa tsaangin duduin kan leang liaa. Inaa kan lokalaa tsuu kan eekoo maa kan bulaa yaan. Lea kan raa maa, kan nuia, kan dudu, kan tsuung kwaa tinaan kan inpeaa. Tsaangin kan lea, kan omaa, kan tsuung kwaa, tsaangin kan tiaa, kan tsuaa kaa, tsaangin kan inpeaa. Tsaangin kan raa maa, kan dudu, kan tsuung kwaa, tsaangin kan inpeaa.